ראדי נכתאר נכון אכת׳ר צברא ותיקה פראסי פבדאייתי, ח׳צוען פלאמשאריע לי חאولت נדירהא מאראת, כנת כנהרב מאלתחדיאת וכנכּאף אלפשל, ולאכן תעלמת בּלי האד אלאמור ג׳וזء מן אלנג׳אח, כון כנת עארף האד אלשי מן קבל כנת ראדי תכון טאריקה אסהַל ואסרע, וכנת ראדי נחקּק אדהאפי בכּתְרת אלצבר ואלתיקה פראסי לי ע׳איוכּונו ענדִי, לי כאיְח׳לי אלואחד ינג׳ח פחיאתֹו.